زه له لویو ژویو لکه زمرو او هاتیانو ډېر ډارېږم، ځکه چې دا ډېر ځواکمن او ګواښونکي دي. دوی کولی شي انسان سخت ټپي کړي او انسان ته لوی خطر وي. همدارنګه، له ځینو خطرناکو کوچنیو ژویو لکه مارانو هم ډارېږم، ځکه چې زهرجن دي او ناڅاپي حمله کوي. دغه ډار د ځان او نورو خوندي ساتلو لپاره دی.